Anisan'ny toetra tena mampiavaka ny soavaly sy ny zebra an, ny soavaly araka ny efa fahitantsika dia dia biby manantsaina, sady matanjaka izy no afaka ompiana. Fa ny zebra kosa an, biby dia, bibidy izy dia ny vatany an, misy sarisary, misy tsipitsipika. Ny zebra biby miara-monina, miara-monina fa tsy mitokatokana. Dia ma- mahavita mihazakazaka haingana be.